Misr madaniyati qadimiy svilizatsiyaga ega piramidalar, sfinks va firavnlar bilan mashxur shuningdek arab an'analari va islom madaniyati ham muhim o'rin tutadi.